متابعة الأخبار مهمة عشان نكون على دراية بالعالم اللي حوالينا لكن لازم نكون حذرين من المعلومات المخلوطة وما نخلي الاخبار تؤثر بشكل سلبي على حياتنا النفسية.